Ŋna lɛiti sɔ wakɛ. And ŋna lia mɛ tɔmbɔkɛ lɛiti juyɛ a. Mɛ ti lɔ lɛiti sɔ bɔ kɛna bɛma na wa kaa. Mɛ a wa ma mɛ lɔŋfeŋ lɔŋ. Mbɛ ŋna leŋnu suŋda kpokana.